Omuntu naabaasa kushemeregwa waakorera <hesitation> nko- nk'omuntu yaakukorera omurimo, ataramenya nti nooza kumu kumukorera ekyokutangaaza akashanga yaakibona ekyokutangaaza ki waamukorera atakye atakyetebeekaniisize, okamuha nk'ekirabo, aho omuntu naashemeregwa, agire amashemeregwa mingi haakuba araba yaabona ekintu ekiyaate ekiyaateetebeekaniisize.